Cero, tu'uk, met'skë, tëkëk, madaxkë, tudujkë, juxtujkë, taxtujk, tuktujk, majkë, majk tu'uk, majk mets'kë, majk tëkëk, majk ma'ax, majk mo'ox, majk mo'ox tu'uk, majk mo'ox met´skë, majk mo'ox tëkëk, majk mo'ox madaxkë, i'ixë, i'ixë tu'uk, i'ixë met'skë, i'ixë tëkëk, i'ixë madaxkë, i'ixë mogoxkë, i'ixë tudujkë.